मसूर के दाल के बढ़िया से धोके ओके कुकर में दर के नमक, हल्दी और जरूरी मसाला डारी के पानी दर दिहल जाला <noise> कुकर बंद कइ के चार से पाँच सीटी लगा दिहल जाला। थोड़ी देर बाद जब कुकर में से भाप निकरी जाला तब ओके परोसल जा सकेला।